اغرب حيوان شفتو ينجم يكون اللاما على خاطر انا شفتو فل بالفردار معناها و هو تعابير وجهو ياسر ضحك ياسر غريبة تحسو مستغرب ولا متسائل ولا يحسك عامل عملة ولا كيفاه و en plus يبزق عل عباد هداك هو اكثر حاجة حسيتها مدهشة فيه يعني